La Colombia è un paisi di l’America di lu Sud. È quasi ni l’equaturi pi tali motivu in Colombia la temperatura di l’aria è sempri costanti a vinti - vinticincu gradi, massimu trenta. Comu tutti li paisi di l’equaturi li pioggi sunnu sparpagghiati in tuttu l’annu; chiddu ca succedi a li voti è ca di jornu fa caudu e la notti chiovi. Grazî a tali clima, in Colombia si ponnu cultivari pianti tropicali comu li banani, nuci di coccu, eccetera.